കേല വുന്ജി ഥര്കരി നേ കേല വുന്ജി ഇധുതുതു മത്ര। ബേല ഏരപുന അന്ഛിന ഥര്കരി ലേന പന്പുനന് ദന്ദ, ബസിച് ഇധുതുതു സൌതേ കോഇ അവൈന്നേക തോമതോ അലുഥന്ദ്। മനോലി, ബസലേ, ജോല, കന്ഛുലു, മനോലി, ദരപേ। ഉന്ദേന മന്ഥ ഏന്കല ബസിച് ഇധുതുതു മന്ഥ। ഏന്കല ബേലേപ ഛ്ഹലിഥ തിമേ ഉഗു ഏന്കല പലക। സോപ്പു അവൈന്നേക മേന്ഥേ സോപ്പു മുദന്ദി കരതേ। ഏന്കല ബേലേപ അവേ രീഥി ജോലു ബര്സല തിമേ ഉഗു। മന്ഥ നമ മുല്ലു സൌതേ ഛക്കര്പേ ബീത്രൂതു। പേലകൈ ദിഗുജ്ജേ അവമന്ഥ ജസ്തി അപുന ബര്സല। തിമേ ഉഗു കേല വുന്ജി ഥര്കരി ലേ കേല വുന്ജി। സ്പേചിഫിച് ഐന ഇധുതുതു മത്ര ബേല ഏരപുന।